Mapana kumalapu biasa ke majama ke anu to biasa ke dengmi kandena, atau raka <hesitation> we beruna yang ngapurai di biasa duka deng keluarganya to anakna raka na apa raka anakna la'ali <hesitation> contohna to oto raka, apa raka, henaldi kebutuhan <hesitation> sepenahnya raka karena deng tang tanggung jawabna jadi biasa to faktor anu to <hesitation> ekonomi sistem nai <hesitation> atau biasa raka den belana to ama ta tangeni antangen, antangen dalreka dallena, dallena haluluti dallena jadi anu to <hesitation> malapui panenni karena dallena hasilna jadi simangai ikir tu ipantana ijobela hasil ano to pantang ana kie duo to kei baime biasa duka to yang pertama to keluar dari biasa taelung suamina janda raka to ka. <hesitation> mate mra kate manina iyamanu mra manjaka doe jadi malapui karna mapa kiri biasa deng anak kuku tel patua jadi anakku tea lao massikola. Atauka dena papa na alli kebutuhan nakalena nacicil raka jadi malabboi majama alli motoro tutoral ka sustemai basanna ko malabuki pasti deng faktor faktor ke ano tu ku mai alliki sesuatu sisto ke mallappo biasa baine kemai majama. <hesitation>